Tala uu arita برضو gushe jahizru fulin karamido fuli ilain gabilao iwirdangi inin karamido uwalk uu arita gushe amanga marti soka torbalinga kutamenja hima terekala uu gurka gushe naddefinan dakan gashi ina mana kutafika gora marti soka fa soka ingentan tigjilu عشان fulka bedril ewailu uwolma ormin sukikani uu fuli habi ha kadilu.